أنا بختار اني أعيش في بيت علي شجرة ليش ؛ لأنو بحسها فيها الكثير من المميزات أولا الهدوء و السكينة ، العيش في الطبيعة البعد عن أجواء المدينة الصاخبة مكان مرتفع بتقدر تشوف مناظر جدا خلابة وايد ممتعه ، و هدوء الطبيعة وايد حب هدوء الطبيعة.